<hesitation> Agar men begona shaharda adashib qolgan bo'lsam, hozir texnologiya davri. Albatta, hammaning telefonida xarita bor. O'sha xarita bo'ylab harakatlangan bo'lardim yoki quyosh chiqish va botish taraflarini kompasga o'xshatib aniqlab olib va shunga qarab yurgan bo'lardim.